أكيد لو أقدر كنت بغير بعض القرارات الدراسية, لأن أحيانا كنت أختار مجالات ما تناسبني, وكنت أتمنى أكون أكتر تركيز في هي الأشياء اللي أحبها, لأن الإختيارات الصحيحة, تساعد في بناء مستقبل أفضل ل- أفضل وايد, وتحقيق كل الطموحات.